هغه خواړه څې باور کیږي څې حافظې ته وده ورکیي، د مایی غوړ دي لکه <hesitation> سالمند اومیګاټرې پکې وجود لري او همدارنګه مغز لرونکي تخمونه د دماغ په روغتیا کې مرسته کیی او دوامداره انرژي چمتو کیی او ادراکي فعالیت پیاوړي کیی.